Yë ku'utpyë madyu yë jë'ëxëp toka'at este muk at'sukëpyëp bi'i este <hesitation> t'saya'atyë jadunt's bi'i ka'akë jiotyë o pëkaj jadun neybë nak amaxa'an am iuk nënëmyën ko'o bi'i huacamole madyunëp, mewëp këxë mëdë bi'i cebolla, ya jadunt's du kyëxëk madyunëp yë du salsa ada'am anajtyë amaxa'an am nyanëmbë.